Voay zao no tegna mampatahotro surtout mandeha ragno igny po- afaky magnola i loa- lakagna i mintsy i voay i de magnaikitry koa izy de bibilava koa ma- atahorako be satria igny koa afaka magnaikitry sady mi- afaka miolonkologna amy tegna de sababaka koa izy na somary kelikely fa sady mamparikoriko no mahita izy de izy koa afaka mamitriky afaka mikarakaraka amin'aigny jiaby.